Tuat tifai nan mun pia <hesitation> me ni lawin anopokan no trina. Tumino nan tuan buan te kan manga, buan fong nei te pokan mang trina ne. Tuan no fe te pokachen tuan ang manga. Tuan kan buan atu tui emo sa bun tuya kan tia pota. Tuan tumi tu kan tifai nua. Tuat tu, tuan balaya, tuan force pe ina takin kan nota tu tuan ati fai trina ne. Tuan tumi tuata tuan kan no peze, tuan in tuat poka alau faya til nokte, <hesitation> til balte, til rete. Ilau kaite po sa bun tui emo no fe jangan kan nota kan a fai trene. Tuan tuat nohean friction asiama. Tumi tuan til balto, ti re nan, a ola tuan mun kata kan no ngun pole, <hesitation> a fai zual ti na me ani.